<noise> nyucci, noy nyucci hawrininta nafa muɗum. <noise> Nyucci to to woni darrowgo nefa a tawan e tokkontiri fa ɗuɗi ngel ɗo etta ɗo, ngel ɗo mabo ɗi juna. To ɗi keɓi marefuyel batugel walla dude keɓi, konyamete ko tokki fu ɗi juna mo ngele fu watta sembe muɗum yalla fu heɓa sai kon dono kol njara faa wuro nokku. <noise>